Fomba fiadiana rameva ndraika dia velona izy amina toerana mankazahaza be sisy rano ankebankeban-tagny an-tany foagna akay, dia fanagnany zareo araka ny tantara dia manana rezervoara be hono izy agnatiny akao ka amin'ny fotoagna ahitany rano zany dia midroka rano marobe izy dia iny zany dia afaka mahavelona ananjy na dia anatin'ny roy volana aza dia sy maty izy na sisy rano